A kunu vaya mi wara ɗikana tawanke mi naikau se jaunak, jaunak kuma naika a kunu zoo a Maiduguri. Na ji maiduguri ka aku ka da bar putu ii makaranta nayi ii vəda kamanci ga ɗagai a riwu damayu ma wada wayi wa ke vaya ii zoo. A ritunu gale naik jaunak bai se a ritunu vayayin a ri tun gawa, amma jaunak a ci rugəri a baka a kun kə waya a vayak na bee dama bai da nupka ci na bee bai samsam. Amman kuma aci babai hal bai jəgab dayanakshi bəram gu daye bərangu bai amma aci har i bəram gu daya daikaci da cacpi daiki amma aci go alwashi ɗagai mi wara aci a dlaman, so jaunak rimana vaya tawanke mi wara nakeu, kuma a kunu zoo kə maiduguri ii kunu aman ka ki gumu shirin ii akau toh gusku ya ye a ri tunu ju wan jaunak tunu na ju wan biya ye da ramma a riwu wara gusku ya ye na aro gəri.